To nene dum ku ɓale na ɗinge, ko lushu. Dinge ko lushu dum boko doko gin ko lushu mongo dushumani takai ka piyi, boko peyi, ka kime laki boko kima kai shaye gwa mongo ko wati gwa ba pulem williyang wuliyang wuliyang. Kai ya woi ko lushu mongo boko yakyi kai patimai ko wati. Boko pate ko wati ka jakye wati gori ba ɗingeni ɓiɓal ɓiɓal ɓibal ɓibal ɓiɓal ɓiɓal gwai ba teleni. Boko al gwai a teleni ba ɗingeni a ka yingimai bowoi dinganau kai mane ye gwai kalla koi kuma. Boko pate gwai kalla. Ba domi teleni gwai shimi dim dai aka almai a dingeni. Ba dingeni kai ɗurmai boko duri kai tikimai shimi woma ko lushu dum shimi womani.